ممكن أقرا في السنة حوالي خمس أو ست كتب وبتوقع إن أنا قريت حوالي خمسة وعشرين كتاب في حياتي يعني.